Nmeiiⁿ nnom wendyee nnom quiooꞌ na tandoꞌ natsjom oo na manom natsjom na cwilacaandyeti natsjom. Najndyee mꞌaaⁿ chmeiiⁿ luaa cwii quiooꞌ na nquiuuya na juuyoꞌ natsjom wandoꞌ, manomyoꞌ, na matseicaañeyoꞌ, joꞌ tsuu malꞌueyoꞌ na nlquiiyoꞌ na nlcwaꞌyoꞌ luaa cwii quiooꞌ na tyotsoo natsjom xeⁿ nchii cwii quiooꞌ na wandoꞌ, cwiicheⁿ nnom quiooꞌ jeꞌ na wajnaⁿꞌa jeꞌ na natsjom matseicaañe, macꞌeⁿ joꞌ tatsjoom mati, tatsjoom manquiuuna naxuee xo xontꞌiaaya tatsjoom natsjom na nntꞌiaaya nntseijomnaꞌ na nleitquiooꞌñe na malꞌueeⁿ na macwaaⁿꞌaⁿ joꞌ tsuu joꞌ luaꞌ cwiicheⁿ luaa tjaⁿtsjoom, cwiicheⁿ quiooꞌ jeꞌ na chaꞌ na mꞌaaⁿ naquiiꞌ jnda̱a̱ jeꞌ chaꞌ na nnda̱a̱ nlꞌuu chaꞌ na joꞌjndyu quiooꞌ na jndyu. Caxꞌoo, caxꞌoomꞌaaⁿ mati nljeii tsꞌaⁿyoꞌ naquiiꞌ nꞌoomljoo na manomyoꞌ na nlcwaꞌyoꞌ na nljeiiyoꞌ naquiiꞌ jnda̱a̱, naquiiꞌ ljoo. Cwiicheⁿ jeꞌ quiooꞌ na natsjom nda̱a̱ na nlꞌiuuya joꞌ joꞌ tsuu chioꞌ luaa cwii quiooꞌ na mati natsjom manomyoꞌ maluiꞌyoꞌ naquiiꞌ waaꞌyoꞌ naquiiꞌ tyuaa yuu na wandoꞌyoꞌ nluiiꞌyoꞌ jeꞌ jaatseicaañeyoꞌ natsjom mati jeꞌ quiooꞌ na natsjom wandoꞌ mati mꞌaaⁿ catsuu jndye nnom canduu na mꞌaⁿ na tandoꞌyoꞌ na natsjom mati jeꞌ cantsaa mꞌaⁿ cantsaa na natsjom chaꞌ na ntsjooꞌ, chaꞌ na cajnoomꞌ, chaꞌ na cachi tsjom nmeiiⁿ quiooꞌ na ntyjiiya na natsjom tandoꞌyoꞌ nchii naxuee tandoꞌyoꞌ natsjom cwilꞌueeyoꞌ na cwi cwicwaꞌyoꞌ.